نغير طريقة الشرح، نخلي في فعاليات ف ال -في الدرس، نستخدم أسئلة مفتوحة ونشاط اجتماعي عشان نراجع جذب الانتباه بتاعهم ونعطيهم فترة راحة صغيرة بش عقلهم يستوعب إيش المعلومات إللي داخله وإش المعلومات إللي خارجة منهم، ونعرف أسلوبهم، ونغير أسلوب الشرح بتاعى، بش يفهمونى أكثر.